Fasso quello che fasso i atri giorni. Vaggo à cattâ, fasso da mangiâ, travaggio, scrivo e mæ cöse, eh, ammio un pö de televixon. No gh’é differensa co-i atri giorni.

À un gatto ghe daieiva nomme Fregoggia. À un can ghe daieiva nomme Cirillo. E à un cavallo, Epimenide.

L'unico mòddo de scondime in casa mæ saieiva inte un armäio, ma ghe sa- ghe staieiva streito ben. Anche derê à unna pòrta, ma m'attreuvan subito.

O climma tipico do pòsto donde son nasciuo eh o se ciamma tempeou.

E verdue de qualitæ ê accatto da-o besagnin. À parte che mi no ne catto tòsto mai, ma ê accatto da-o besagnin. À parte pöi che anche quelle do supermercou no l’é che seggian mâ.

Unna cösa da Liguria ch’a l’é conosciua inte tutto o mondo eh a no l’é unna cösa, ma son de localitæ: e Çinque Tære e Portofin. Anche o fæto che ghe segge nasciuo o Colombo, ma mi in sce sta cösa aviæ ciutòsto di dubbi.

Parlo l’italian e o zeneise. Capiscio un pittin l’ingleise, o franseise, o spagnòllo e o sardo. Me saiæ cao savei ciù ben ste chì ch’ò dito, e anche o giapaneise.

Çinque, trei, vint’eutto, quarant’un, çinquant’e sëi, novant’e quattro, ottant’e çinque, dozze, trezze, quattòrze.

Pe fâ unna cioenda addeuvieiva, me pâ, e çeze, o mortin, i beussai.

O compoxitô e muxicista ciù avvoxou in Liguria o l’é stæto o Nicolò Paganin, ch’o l’é conosciuo pe-i capricci soviatutto.

No, no n’ò mai fæto. Sò che se ghe peu mette de reuse, di ganeufani, di crisantemi.

Mangio quarche vòtta ancioe, tonno, nasello, stocchefisce ch’o l’é merlusso, platesse, e me pâ basta.

Aloa, pe fâ anâ a barca à veia o mainâ o tia sciù e veie, quande gh’é vento e o vento o sponcia inte veie e o â fa anâ. E pöi con o co-o timon, con l’agiaxo o mainâ o â dirizze dond’o veu ch’a vagghe.

Un pòsto pöco conosciuo chì vixin à mi, gh’é unna straddetta che no ghe passa mai nisciun, bella queta e con di öxellin che cantan e no se no se incontra mai nisciun. E l’é fiña bello passâghe.

Eh in aereo no ghe son mai stæto e penso fiña ch’avieiva poia d’anâghe.

Me gusta a muxica clascica e mascime Mozart, Wagner, Puccini, Rossini.

Pe-a region o vegnieiva ben o scimbolo di o do cigno, sciben ch’o vëgne deuviou anche pe de atre associaçioin, che no gh’intran ninte. Pe-o commun, me pâ che ghe stagghe ben a croxe rossa in campo gianco.

In famiggia à Zena, à Pasqua pe-o disnâ se usa e leitughe piñe, e costiñe de bæ, o gianco e neigro e a torta pasqualiña e à parte e euve de cicolata.

No, no son bon de nuâ e manco d’anâ in barca. Me piaxe anâ in barca se me ghe pòrtan.

Penso che a relaçion da Liguria co-o mâ a segge importantiscima e a segge sempre stæta importantiscima, perché i Lug- Liguri son sempre stæti pescoei, mainæ, mercanti e o mâ, e o navegâ pe lô o l’ea importante comme tutto.

In famiggia pe Natale, ò megio pe Dënâ, mangemmo i natalin into bròddo de cappon, ò donca i raieu de borraxa co-o tocco de carne, dapeu o cappon boggio, anche o bibin à ròsto.

E condiçioin de salute di figgeu sens’atro son megio ancheu che into secolo passou, perché gh’é ciù tanta igiene. Gh’é un pö o problema che tanti poæ e moæ eh refuan e vacciñe, ò sentio dî.

Pe-o sòlito mi vaggo à Nervi, à fâ unna passeggiata, ò à Camoggi. Se veuggio stâ ciù vixin à cà vaggo à Pegi, in sciâ passeggiata.

Gh’é a tancoa, i binelli, l’aeo, o töo, a stella Sirio, e pöi gh’é di nommi foresti che restan foresti: Aldebaran, Algol.

Mah vixin a-a riva ò poia de veddighe un muggio de rumenta. Un pö ciù in là, ciù verso l’amâ, ghe saià anche di pesci.

Scì, sens’atro o progresso scientifico o l’à portou à un megioamento da vitta. E soviatutto à unna vitta ciù longa pe-e condiçioin igieniche, anche.

Unna festivitæ particolarmente tipica de Zena e da Liguria a l’é quella do Na- do Dënâ, do Natale. Oua più che a- ciù che atro oua l’é un a l’é unn’occaxon pe fâse de gren mangiæ.

Inta nòstra coltua quelli che stà apreuvo a-e persoñe ançiañe pe aggiuttâle en sempre stæti i figgi e mascime e figge, e figge femine.

Me pâ che ceuve de ciù e de stæ gh’é un cado che de vòtte o no se peu pròpio comportâ.

Sciâ peu montâ pe-o viale Carlo Canepa eh ò à pê ò con ò co-o bus. A-a tersa fermâ sciâ peu chinâ e lì gh’é l’uspiâ Antero Micone.

Gh’é de strofette umoristiche eh in sce unna muxica ciutòsto lesta e pöi gh’é un canto de ostaie ch’o se ciamma trallalero e ch’o se canta in cöo.

M’ea misso in lista a-o collocamento, e m’an ciammou pe un travaggio in- into commun de de Zena.

Eh ô passo comme de stæ. Quande no travaggio ò no scrivo, vaggo à fâ de vire in Rivea, ò inti contorni.

Mah, o çê o saieiva neigro, ma gh’é l’atmosfera ch’a filtra a luxe do sô.

No saviæ, penso che seggian mâ de scheña, mâ de steumago, problemi do figæto...

Penso che ghe segge tante opinioin despæge che no se ne vëgne à cappo.

Leituga, scaròlla, patatte, tomate, faxolin, succhin.

No me pâ pròpio, me pâ che se vestan pægio de tutti i atri. No gh’é ciù un costumme, s’o gh’é mai stæto, un costumme regionale.

Eh l’aspeto da coltua zeneise ò ligure che gh’é o reisego ch’o se perde o l’é sens’atro o parlâ, o nòstro parlâ.

Unna vòtta ô pensava mi ascì. Oua penso ch’o fasse ciutòsto mâ e mi difæti no pòsso ciù beivine, pe de raxoin de salute.

No n’ò pròpio idea, no sò responde, diggo a veitæ. No sò.

Mah, quand’ea figgeu, fin à dexe, dozz’anni, trezze, coscì, me cattavan unna torta co-e candeiette, uña pe anno. Oua comme oua, no fasso ciù ninte, no festezzo ciù.

L’anno ciù feliçe da mæ vitta penso ch’o segge stæto o doemillaçinque, perché ò publicou un di libbri penso ciù importanti, che pöi o l’à guägno di premmi. Gh’aiva a galante, insomma, fava de gite, de de vire, di viægi e o l’é stæto piaxeive.

O poæ de mæ poæ, quand’o l’à stramuou in Liguria, o l’ea vegnuo à ëse o custöde do muniçipio de Corniggen. L’atro messiavo o l’ea operäio metalmecanico inte diverse fabriche, chì à Sestri e à Bòrzoi.

Ecco, sport no n’ò mai fæto, à parte un pittin de ginnastica e un pittin de yoga, e o tai chi, anni fa.

Quande gh’é cado me metto a camixa co-e maneghe curte, e braghe curte, i sandole eh sensa scappin e sensa mariölo de sotta.

In sciô patrimònio artistico de Zena se peu dî che, eh me dixan a-o manco che o l’é importantiscimo, interessantiscimo, ma no ô conoscian manco i zeneixi mæximi. Oua de sti urtimi tempi comensa à arrivâ un pittin de turisti che à momenti ne san ciù che niatri.

Ò poia de no aveighe manco unn’idea lontaniscima de comme se fâ à aggiustâ o motô de unna machina. Porriæ azzardâ unna ciave ingleise, o cacciavie, e pinse, no saviæ.

Me piaxe tanto i çetroin, e anche i bricòcai perché me lascian satisfæto, me me soulan. E pöi, a pateca, a pateca de stæ.

Da Spezza à Marseggia, e Çinque Tære, Ciavai, Rapallo, Portofin, Zena, Saña, Arbenga, Vintimiggia, Menton, Monego e no me ne vëgne in cheu atre.

Scì, ne veddo de spesso. Gh’é de passoe, di öchin de mâ, di combi e de vòtte tra e ramme de un nespoo chì davanti eh sciòrte fiña feua di pappagaggi che son scappæ no sò da donde.

I meixi ciù cadi son sens’atro luggio e agosto, e i ciù freidi son dexembre e zenâ, e anche frevâ o no schersa.

Eh in montagna no ghe son mai stæto. A-o mascimo eh â veddo pe televixon. Eh quello ch’o se gh’assomeggia de ciù o peu ëse un sentê ch’o va verso a mon- a Vittöia, Santuäio da Vittöia. Mah, e l’ea un cado che l’urtima vòtta che ghe son stæto, che o no s’assumeggia de seguo à un sentê de montagna.

Me gusta a poexia, ch’a l’é l’arte de mette insemme, de armonizzâ e poule segondo o son e segondo o seu scignificato. E che no me ne gusta, no saviæ, no me dixe guæi a scultua, ma no sò pöi, no saviæ.

A primmaveia in Liguria a a l’é ciù cada de l’inverno, ma ceuve de spesso e a dà un pö ascidio pe quello.

A-o sabbo e a-a domenega fasso quello che fasso i atri giorni. Eh, vaggo à accattâ, me fasso da mangiâ... L'unica differensa che magara o sabbo seia vaggo à messa.

Quande gh’é freido me metto maggion, cappòtto, scarpe serræ, scappin spessi e o cappello e a scerpa.

O viægio in treno ciù longo ch’ò fæto dovieiva ëse stæto quello fin à in Molise, do mille neuveçento sciusciant’e çinque.

Mah chì à dî a veitæ gh’é fiña difficoltæ à dî quæ seggian e tradiçioin tipiche da region, perché tante son inventæ oua. No saviæ. Son son in scî pissi de de scentâ areo e tradiçioin.

No, no me ne vëgne in cheu. Ghe saià a cicuta comme cianta velenosa. E de fonzi, me pâ che ghe segge quello ch'o se ciamma ferrando, ma no me n'é arrivou de de sti nommi.

Insetti angosciosi gh’é mosche, çinsae, bagoin. Me pâ che no ghe ne segge atri.

Mi me saiæ cao anâ a-e Çinque Tære, ò à Portivenne, ò da l'atra parte, à Bordighea, dexe giorni inte un abergo, servio e riverio.

O viægio in machina ciù longo ch'ò fæto o dev'ëse stæto da Sestri Ponente à Pontedasce de l'anno doemilla.

À un amigo ch’o l’à mâ de scheña, ghe dieiva de piggiâse un antidolorifico e de fâse vedde da-o mego.

A relaçion che gh’à e persoñe da Liguria ò de Zena co-o mondo da politica penso ch’a segge comme quella de tutte e atre persoñe in Italia. Parteçipan e no sò con quante convinçion, ma parteçipan. Se dan da fâ.

No sò se o ciù feliçe, ma un giorno ben ben feliçe o l’é stæto quande ò guägno o premio Pontedasce, do doemilla.

No n’ò mai fæto e no l’ò manco mai visto fâ. Sò che se sciacca e öive into franzou, e se cheugge l’euio. Tutto quello che sò.

Ghe dieiva de mangiâ pöco ma un pö de tutto. Ammermâ o pan, a pasta, soviatutto, che quelli fan vegnî grasci.

Un gròsso problema sens’atro o l’é l’emigraçion sensa contròllo, perché a pòrta di problemi de ordine pubrico.

Ghe dieiva d’ammiâ ben de no ciappâ freido, e de piggiâse quarcösa pe-o mâ de goa: paracetamolo, quarcösa coscì, aspiriña.

Bestie ræe in Liguria me pâ che no ghe ne segge. Gh’é quelle che, quelle do circo, ma no, bestie ræe no mi no ne conoscio. Gh’é e bestie che se treuvan inte tutte e atre regioin de l’Italia.

De stæ gh’é un cado ch’o leva o respio e se sua e no se sa comme stâ. Ghe veu o o condiçionatô d’äia.

L’é unz’oe e eutto menuti e pe sòlito à st’oa comenso à inandiâme da mangiâ quarcösa.

No eh allevamenti pròpio de bestie no n’ò mai visto. Ò visto comme de de casciñe donde tegnivan de crave, de galliñe, de öche eh de pegoe ma no n’ò mai visto allevamenti in senso pròpio, no n’ò mai visto.

No eh no ne sò barsellette. Sò de scemmaie che de vòtte me invento mi, comme «Ti sæ cös’o l’à dito o commandante Nòbile quand’o l’é naufragou in sciô pack co-o digi- co-o dirigibile Italia?» «Oua scì che stemmo freschi.»

Ma, Sestri Ponente, donde staggo mi, gh'à, o gh'à a-e spalle eh de colliñe, di bricchi, e o l'é in cianua, e da maniman, co- eh co-o passâ di secoli, an röbou a a tæra a-o mâ. Lontan gh'é i quartê de l'aeropòrto, e piste de l'aeropòrto. E e o l'é fæto coscì, no se ghe peu fâ o bagno. Unna vòtta se poeiva, oua no se ghe peu ciù anâ.

Into vinteximo secolo s’é trovou a mainea de passâse e informaçioin da un paise à l’atro e da unna persoña à l’atra sensa beseugno de mesciâse d’in casa e oua tutti poemmo eh avei l’accesso à de conoscense de tutte e biblioteche do mondo inte pöco segondi.

Pe fâ i travaggi de casa s’addeuvia a machina da lavâ, a lavatrixe e o færo da stio, pöi gh’é o frigorifero a a spassoia elettrica e a televixon, ma quella a no serve pe-i travaggi de casa e basta.

Di zeneixi e di liguri se dixe che seggian ciutòsto tiæ, perché za antigamente ean mercanti. No l’é sempre veo, depende da-i caxi e da-e persoñe e da-e scituaçioin.

Penso ch’a porrieiva ëse utile, ben, inte l’avvegnî, pe oua no s’é visto guæi ninte eh, pe dî a veitæ.

I pòsti ciù belli da Liguria son o Gorfo da Spezza e e Çinque Tære, Portofin e e à Ponente Arbenga, l’Isoa de Arbenga, Berzezzi, Arasce, Sanremmo e ma pöi tanti paisetti che gh’an i seu recanti eh piaxeivi. A l’é quæxi tutta bella a Liguria.

E ciante ch’an beseugno de tanta ægua son quelle de l’òrto, i succhin, e patatte, e tomate, o porsemmao, o baxaicò e incangio i erboi no n’an beseugno de tanta ægua perché piggian za l’ægua quande ceuve.

Un mestê tipico da Liguria antigo o l’é quello do pescou e o l’aiva, à parte a barca, i pämiti, a ræ, quella agoggia apòsta da cuxî a ræ, o bolentin, e no me n’intendo afæto, pe dî a veitæ.

Un fenòmeno tipico de Zena e da Liguria o l'é o sciöco, che o saieiva quande gh'é quello, quell'äia cada, quello vento ch'o pòrta de nuvie basse, grixe... Tempo mòllo... Ghe dixan o sciöco, anche macaia...

No ô sò perché no l’ò mai fæto, e no l’ò manco mai visto fâ. Diggo a veitæ, no ô sò pròpio.

Scì, lezo tanto, ò sempre lezzuo tanto. Eh soviatutto libbri de poexia, de de tiatro, de filosofia, quarche vòtta, romansi no guæi, racconti curti.

Ancheu l’é i chinze de mazzo do doa milla vinti çinque, e ancheu ò travaggiou un pö à sto lou chì de registraçioin, eh, ò dormio, ò fæto da mangiâ, son sciortio à cattâ e ò fæto anche un atro travaggio e ò mangiou e ò çenou staseia.

Quand’ea figgeu voeiva fâ l’impiegou comme mæ poæ, ma pöi da maniman co-o cresce ò cangiou idea, me son fissou de voei fâ o scrittô, e l’é quello che dapeu pöcoassæ ò fæto.

Me vëgne in cheu a partensa di Mille commandæ da Garibaldi do mille euttoçento sciuscianta pe anâ in Sicilia.

Penso che quelli che s’assumeggian de ciù à l’Italia seggian e naçioin latiñe: a Spagna, a Fransa, o Portogallo.

Penso che a vitta di mainæ e di pescoei in Liguria a segge sempre stæta unna vitta gramma de giamin, de stenti. A no l’ea de seguo unna vitta façile.